Ɓurani kam ko waawde wasde yiyeede tawa mbeɗa waawi yahde to mbelaami fof, tawa mbeɗa jogii niɓɓinirki. Mi naata mbelaami, mi yaha to mbelaami tawa mi yiyataake. <hesitation> Oon sahaa kala to kulammi yahde wota mi yiyeede, kala to kersammi yahde wota mi yiyeede, tawa mbeɗa foti yahde, mi yaha toon no haaniri ni. Malla mi ara mi ƴeewa yimɓe ko ngollata tawa ɓe njiyaani kam mbele mi adda tigi ko ɓe ngoni caggal am.